في الصباح أفضل أكل فطور خفيف وصحي مثلا خبز أسمر مع جبنة أو لبنة مع شوية خضار أو فاكهة أحيانا أحب بيض مع شوية زيت زيتون وتوست الأكل الخفيف يساعدني ابدأ يومي بنشاط ويخليني أكون مركز طول اليوم وما يعكر علي شعوري بالثقل او التعب. بيديني طاقة لباقي اليوم.